Jaeñoko yayoekavita, jare yambopupu <hesitation> iputurupi, <hesitation> ñamaeta je <hesitation> mbaetira ipise, esa amope ipise vae ipuereta yanemombaeraji yaikatuta yaiparavo yauvaera